ممكن أقولها: يا حبيبتي إنتي مش لوحدك ناس كتيرة أعرفها أما تخاف من الطيارة بس هنعمل إيه، أسرع وسيلة مواصلات خلينا ننجز، وبعدين إنتي ممكن تشغلي نفسك بكتاب ولا بموسيقى ولا بفيلم تتفرجي عليه طول الرحلة وبرده أنا جمبك يعني متخافيش وفي الأول والآخر خلينا نسيبها على ربنا ونتوكل عليه هو الحافظ الحامي.